ദാഞിഅഡുoorബഗേയഹുനദി। മുക്യ ദാഞെഡു, അഡി, ഗോദി, ജോലാ, ബര്പണു। കെള്ഡാച്ചെ ദാഞെഡു, രാഗി, സജ്ജേ, നവനെ, സാമെ, ബര്പണു। തരകാരി അംചിത്തന ദാന്യാഡു, ഹേസരു കാളു, ഉദ്ധിനബേലെ, നെലകഡലെ, തൊബരിബേലെ, കഡ്ലെ, കുരളി, അവരെ, മാത്കി ബിജാ ബര്പുനു। എണ്ണെ കൊര്പു നംചിത്തന ബിജനു എള്ളു, അഗസബിജാ, സൂര്യകാംതി ബിജാ, സാസിവേ, ചിയാ ബിജാ, ഗംജബിജാ ബര്പുനു।